Ee netai ko akoi iwe tum si nyeitunishe, koyakaitunishe ke <hesitation> iposir laak anyun kokaip ipomeng'ishe ak ak lakok kuk.